لازم تخصصلك وقت محدد كل يوم ، من يجي هذا الوقت تتمرن بينو ، ووقت استراحة هم ثابت ، يعني فد يومين أو ثلث ايام بالاسبوع راحة - واضافة إلى هاي أول ما تقعد الصبح اكو فيديوات مال تحفيز ،يومياً أول ما تقعد الصبح اطمشلك على فيديو تحفيز هذا غاح يزيد عندك الحافز انو تتمرن اكثغ